Pos abostu tien síu, i sigui huendu, el mes delas rencontranças pa tolos qu'amus estau folasterus ahuera d'España i namás que poiamus venil en abostu. Veniamus a passal calol i era un viagi mu largu peru namás de sabel que golvías pal puebru pos lo desfrutavas comu un críu chicu. Cómu se desfrutan las nochis del branu en abostu, val la pena que haga quarenta graus de día mentris que se puean desfrutal las nochis.